بين رسام مشهور وعظيم وموسيقي عظيم بنحس منيش حاسة فيهم فرق كبير بينتهم الاتنين زوس فنانين زوس مبدعين زوس يخلوا بصمة منيش نعرف نختار بينتهم هما الاتنين منحسهم زوس في نفس المستوى حاجتين متشابهين الواحد مينجمش يقرر هذا ولا هذا حاجتين متشابهين بينهمش فرق